باش ندير ايميل كنختار الموقع اللي بغيت نديرو فيه من بعد كندير انشاء الحساب و كنعمر الاستمارة اللي كتعطى ليا كنعمر المعلومات الشخصية و من بعد كنعمر البلاصة ديال الايميل و المود باس الا بغيت نرجع ليه و من بعد كندير تأكيد و كنتأكد من الايميل عن طريق التأكيد ليكيصيفتوه ليا في الايميل اللي نشأته و هكا تيكون موجود